هي القراءة على خاطر أنا بدأت نقرأ في سن مبكرة معناها من اللي دخلت للمكتب كانوا يقولوا لي أني نقرأ القصص والكل كان مو والدايا ديما يشريوا ليا هكا القصص هذوكم كما الأميرة والذئب وهذوكم الكل وزادة كانوا يقرأو لي العبيد دونك أنا كملت فيا العادة هذي وقعت نقرأ.